Ave, la fusca prencipal que tieni un muebli es el polvu i si no hazis ná ralu pos no devía de tenel otra fusca que no huera'l polvu. Güenu, lo que siempri s'á gastau, el prumeru, qu'a mí no gusta porque lo que hazi es echal el poliju dun lau pal otru. Yo m'avíu mejol col limpiamueblis qu'es aspeci de fli i pos con un papel de cozina lo queas políu. Quiciás qu'aigan hormas más professionalis i mejoris peru assina está bien.